Gne fomba famariparita gne <hesitation> fomba fiadagne feo fanairagne bisikileta zashy da misy raha silisilinao zay, gn'aminazy eo, da igny am'izay mamoaky feo manaitry anao, la <hesitation> tibihinao io raha io, io vy io.